Mtazamu, mtazamu wane. Kalu la babali chila chintu. Kwa mbabangata ya mua kwa mba, ne mkulonda mua umbe, vina, vina, vina. Chikutakiwa mua mua mteke reze. Manangimu waka nuku teke reze, atayali mbapishana. Na labda ngi wafumia mamzi ya nungati nkulola, mbona paka sato oneri? Chia kuno baba, mbangali chinakulonda atupishe vi. Na maa mkanyita hawebwana. Kuli ngana na kwa mbandiyo, nkukupichipa umbele kwa mbawebaba wangando. Lakini bapa hawebwana, utapishije ningu. Tumekala tuwele wanangina. Na lola mkata kupanika kukana. Na maa fuatumlolo ngunu kulonda, hili ndeti ya manumunganda. Na mereke zaanja hawebwana. Baba ata takata timoje mbilitatu. Kwa tufuate vina kulondu mkula. Manangitua lato wakanu kulonda la vina kulonda. Kuta kuhiya maanipa. Tuisa vulugana. Kwa otumakosa, iwe ni ya kutirapda tulindi ya nyeshima. Mwajindanga njifuno kulonda, vino tuombe. Naningi kulondi ya mani, lazima kufuate chini otataka. Mananginabisha nana waitayari na maleta. Ituongumu munganda. Tayari nginjiti kusi ya maa. Mfano ngana, ya chitataingi ya kati. Wewe unukufundishana. E, ana akufuwa mama ubu. Wewe unukuyane na vivyo kwa mbata chinjirewa. Engi wewe unukunjirewa. Angati nana kuli akunjirewa. Koza ana angati mwanjukupishana. Kwa mbata chinota mwa, mwa omba anga. Ila angiwalo angati chikupishana na mamzi ya kuya aya. Angati kusimanufa. Umakana angiwalo angata kulazimishu. Waomba viyo kwenye lingi. Mtachipota ni. Kwa mbata naikufuwa kutukuzwa baba.